To yanzhu na ghutani ma pwa ngiya niya tsu rǝ na wato waya ngi niya dzǝgha jerusalem wato ghǝzi pwe mbwa pwi <hesitation> khakhai na nza tsarki kǝni to ma wsara ɗa ngiya niya dzǝgha jerusalem na wana shǝri duk wse mbwa tsafi kirǝ baibli ˈyi pwe mbwa ya yesu ri ˈyi pwearǝ ˈyi tǝngyaya ndza ri ˈyi pwe mba lala anabawa ri ˈyi pwe mbwa mǝmǝli bishara rǝ gaba ɗaya maya dzǝgha jerusalem ghana wa mbwi chichilari to ma mbwa dzǝgha na gwara nǝ mi na sǝmi pa wakhi to magha nǝna pa gǝsi ama ma dzǝgha gha nǝ ghǝna nagha Wa mbwirǝ tsu kǝkǝllǝ gha tsu rǝ pwanghi ˈyi pwe mbwa ya yesu rǝ ˈyi pwe mbwa kǝlǝ nwdu mǝwguglǝbǝ ri tǝmbwa mwnu pǝnya ghǝnji kwa whura wgha urduni ri ncha pǝpazǝvǝ kǝni ˈyi pwe yesuwa warƙar nǝ mbwu ri gaba ɗaya wambi ra chilari gaba ɗaya kwa pana ndza mbwa mpa zha kha kwa ani israilawa zha anǝ palistiyawa zha gaba ɗaya wa mbi chichilari gabaɗaya pwa ndza khiri wsa shi na kiri baibǝli ko kuwa ne gha jangari naghan mbwugharǝ chilarɨ kwararau ghǝzi wsa ra sa ngiya nǝya dzǝgha jerusalem kambǝragha zhima ma sǝmi ya niya sǝmǝ vǝlǝ labariya za kan mbwi pane mbwa vǝla zhi panai mbwa ra dzǝgha sǝmǝ vǝla zhi nǝ kha dzǝgha